﻿Nyine ina, ibiri nizo nkugenda nazo obunkuba ningenda haisomero, emu niyo nkuzaaniramu omupiira, endi eyasigarayo niyo nkira kujwaara obu ndiyo nintaaha obugenyi, esapeewo nyina emu, nikwo ebirahuri tinkagizireyo nakimu, kwonka ndiyo ninyeteekaniza kugurayo nka bibiri kunyambaho obu ndiyo ningenda <hesitation> omumwanya ogwiine ecuucu nyingi kugamba ngezeho kulinda amaiso gange.